Okay. epulo tali pula kutya ondi hole uukwatya wuni maantu? Ngame mwene omuntu omunyanyuki. Onkene ondi hole omuntu ha yolo. Omuntu to yolo kutya owuna uudhigu. otatu yolo ashike. ndele tatu popi. tatu uvathana. tatu hungathana omwenyo. Tatu kala nee twaashana uudhigu tatu yolo lela lela omuntu to yolo okuza komutima. Ondi hole aantu aayogoki omuntu wuna uukwatya lela nande opo ende mpono otaku ti oh! Nguno olye ano? Nguno ano o selma? Nda mona selma ta monika nawa. Onkene uukwatya wuli momuntu. nando otoyi pokuma. toyi ngaa pehala lyontumba omuntu to zi mpono aantu otaaati oh! Ano nguno ogwaandja lye? Okwa tekulwa maalye ano? Tashiti omuntu okuuvite nawa molwaashoka ouna uukwatya wombili. uukwatya wohole. ano omuntu wuna ombili naantu. to vulu wo oku kala wu hole aantu mbono waaheshi. Ohatu ka iyadha tatu ka longela pomahala kaatushi po nale. onkene omuntu owuna oku kala muukwatya wuuntu. wu hole aantu aakweni. to longele pamwe naantu aakweni. omolwaashoka omuntu ohatu tseyathana. etatu kala nee tuna uukwatya mbono uuwanawa. etatu longele kumwe Nombili otayi yapo opo wu tu kale tu hole aantu. Omuntu owuna oku kala wuna uukwatya tawu hokiwa ku kehe gumwe kukehe mpo to yi. To isimaneke ngweye mwene ngoye to vulu wo oku simaneka aantu mboka yeli pooha nangoye. Uukwatya womuntu ihatu wu mono ngele omuntu teya kungame tati ngame omuntu omunambili. ondi hole aantu. ahawe! Mukwetu tala uukwatya woye natu wu mone kiilonga yoye. Opo omuntu tandi vulu okutya oh! Nda mona ngaa nangula. Nangula omunambili maan! Uukwatya mbono owo nda hala mbo. Inandi hala omuntu tati aaee ngame omuyogoki. ahawe! Uukwatya natu wu mone kutya omuntu okwa zala nawa. okwa yela. pehala mpa tazi okwa yela. niinima ye oyili melandulathano nawa. Muukwatya woye wo mbono omuntu. otandi kala nda nyanyukwa ngiini ngele omuntu wuna esimaneko. Esimaneko olyo numbwe one. oshinima shotango ombili. to kala wa simaneka ngweye mwene. shama wa isimaneke. to simaneke tuu ookuume koye mba ho mono. to simaneke aakuluntu. ayehe. kutya omuntu okweku ninga nayi. ngoye muukwatya mbono tomu talele. mu talela muukwatya kutya ye omuntu. omuntu oha ningi epuko Ota vulu oku dhimanapo oku dhiminwapo. onkene to kala wuna ohole yuumwayithana. Omuntu wuna uukwatya tawu pandika lela. Owu wete. onda hala ndiku lombwele. ngame ngaashi ngame ondina oomvula oonshona nayi. ashike uukwatya wandje mbu handi lombwelwa kaantu. nangame mwene otandi vulu okuwu koleka molwaashoka. aantu yangapi hayeya kungame mesiku taati oh! Ondi hole uukwatya woye maan. Ngoye omunambili. owu hole aantu. omikalo. Ngaashi omikalo nee ohadhi zi kesimano lyaantu. Ngame ngu wa talandje ngeyi okuza ngaa kokanona okashona. omuntu ondina ohole. okanona otandi ka ulikile ohole. okanona otandi ka lombwel ulikile kutya oka pumbwa oku kala ke holike. onkene uukwatya woye nawu kale tawu vulu okuulikila omuntu ongoye lye